Iyo neva'aso cepiyu te <hesitation> na nandɨ'ɨso iyo pasta iyo te nakue'e lujua na jiniso yu'uso xi nakue'e lujua na ko ndó, xi jnu kú najiniso, te lija lo ña iyo ndó yu'uso, te taka ye naá kuu ye nandɨ'ɨso.